Gne havana, arc-en-ciel mein zany io, misy ka misy karazany maro e couleur amin'io zany, ohatry zao gne violet mitovy ame lokone jacaranda, gne <hesitation> gne jaune mitovy ame lokogne <hesitation> tanamasoandro, orange misy hoe karazany e voninkazo zay agny tulipa, gne rose moa da gne rose lasteo, da izay gne, izay eky gn'aiko.